La machina da cuzi al a ün mutur ch'a fa giré <hesitation> 'na puleggia e ti büte l'agüglia ëndrinta e l'agüglia a va sü e giü, sü e giü e si ti deve co büté ël fil deznò cüze niente e pöle cambié l'agücia che völe e büté anche cula da cuoio për ezempi